Untuk katong jaga jam tidur yang cukup itu katong musti jaga jam tidor tetap, coba tidur dengan bangun jam yang sama setiap hari. Akang biking tubuh bisa dengan rutinitas, jadi lebih gampang tidor. Kurang pikiran sebelum tidor, sebelum tidor, coba tenang dolo. Bisa dengar lagu yang santai, baca buku, kalo seng dudu tenang-tenang. Jang langsung tidor kalo masih banya pikiran. Jauh dari barang elektronik, telepisi, hp, itu bisa biking otak tak aktip tarus. Jadi susah tidor. Coba menghindar minimal setengah jam bagitu ka sebelum tidor. Kalo bisa biking suasana kamar yang nyaman. Kamar harus barsi, galap, deng suhu yang pas. Supaya tidur enak. Deng orang tatua bilang musti jaga makan deng minum. Jang biking susah tidor. Kalo bisa kas kurang minum kopi deng teh tengah malam. Makang malam itu yang ringan-ringan saja. Jang langsung deng makanang-makanang yang orang bilang karas-karas bagitu. Katong keseharian harus jaga pisik. Siang hari kalo katong harus olahraga. Itu bisa bantu tidor lebi capat. Tapi jang pas mo tidor langsung olahraga, nanti biking susah tidor.